راح استغل الفرصة للتعلم من الناس في هذا الزمن اتعرف على الثقافة والاحداث المهمة وجتها واحرص اني ما اغير مجرى الاحداث بطريقة تضر بالمستقبل ممكن أساعد في نشر الوعي حول بعض الامور اللي بتكون في المستقبل زي حماية البيئة او تقنيات الاتصال